Hia! Afk mifam- miempita amin taranaka ndreiky zegny- ma- mampiantra tarankanan ndreiky zegny ny biby satria ôhatra kara amin'ny- renin'ny- ôhtr hoe posy fôgna ôhatr, de tsy maintsy le reniny zegny no mampianatra i zanany io hoe karakory atao misasa, ôhatra hoe ankeza ny fangirianjareo, <hesitation> magnano karanjaigny koa zare zao kôf manindry valavo, karakory fatao- fananovagnananjy e. Donc zegny mampianatra!